الصراحة أنا افضل الموسيقى الهادئة مثل الموسيقى الكلاسيكية أو الجاز، أحبها لإنها تساعدني على الإسترخاء وتنظيم أفكاري خاصة بعد يوم طويل، كمان النغمات الهادئة تعطي شعور بالسكينة وتخليني أركز أكثر في الأشياء اللي عملها، وكمان أحب ال-الموسيقى العصرية مثلا موسيقى البوب، لكن أفضل الهادئة الصراحة.